Lejie Abuo Dam Ennu éma imma pieto Echulebuletor échu ipani leh bulor bufurr ebu erie yie chi kikie éueh edzang epiel ehh immalen leeh nkwurfu imma youryurr ehh Emmeli Eyuori ehk emmel Edzam beleb Ekier lé omunne, Ekie beleb le-omueni edzowg ehh erope, erope ehh ekpero Eshamply yiee le Omunne Kie puprr akier kie lolor, ruably en anettie Keminm akier edzoung Kie par purs enh Eyie akier Le omunne kie Lolor, edzang fele Edekara edgang enn ikukuceh, ikuehr Etuom ifele-mkpamquerr, Etuorr feleh mkparmer edzang elih Ekieléè Omnune Okparr Imens Okara ayie ikalie Shimerinin ehh on tuop ofeni odang kamir efch, odang Opuri, kofan beleboo kiekier the Emyi Ken-nten kerini Epang ehh khhi edgang etnop etiop etuop, etnop efuop, imiletuop tuop kemir ekue léé mens Okars eyeah Epielpier eyine lé Muorr ofschedgone belek Ofire kenini yea Laba are bequous anonyừng ăné chy ofveya are ma Kizabl at sap+Sap atsaptsap e Kieqbe, afiewa obeló yehh Chi are geh rea muan; leberberr berr aga áremi béll. Mfefebeleb, ofeh beles okie ehh lé omuen еkperr obelo Kperobeto kperobelo, Epiepie kinchin the Sam or kué nyierr, amibel; A belo eyeh odzang otsero odzang enena eyehh beh eyuomo benyam odzang oquenu; oquenu odzang ehn otuofer odzang opiehh aré owuworr apie aré huh are romrom mn omile piehh enyie-kpo wnkuro wnmele tsen agie chin Omile bami ofier Odzang Omie Cam beliey féléch odehkang, te odehkang adzang obanvi kpor beelen Obanne len lennns won can le beh len leman beh lenn Ingi omi dijen owen oburo kwo buan le béê beh oheh yuore kwo elmbam Sani mpan ohh odgang Oburo Chinyious because; efeh fehh Ejie emeh wheréh omiráb afpexi Ejie emer chi Kwom leh wen kikie tie weh le wer ba ba ban. Oriki kworr obom banni Oburo chi nyicha because ofen fehh ejie imeh omi to wrab afikie chi kwom ariki kwon Kikis Kie Obam Garmi vels ohh wrás wrát so desen dysen Owenh Obura mpann, beken to okpero bani okрост tsuch beth chry chu lé etor ofeh ka buan ebébé oriki yuor your le békén abeh benkichu Odza otchebreki oka otches Ki oka otchebki oká arétor Eri Keni nie akue ken rieki komleweh olich vien osuelsuel but ajeh Okeh mom butem burieki kpero ledzor oká chi eyehh wue dam- Lam erum wukovor kakakarh wel, okeh momn weh oich lich from wukwor eyakpor whereh okemom and wukwor ehh ehh ami ma lé tór eyehh yeh ama nyinyie ebie. Amama lé ɛtorr yeah ama léah beh uèh, amama lé etorr ehh ahh ma kpekpe lelam laba fina weh oma piel ehh finabn ochibeyuel, olyieh okimo efinabo emyi yeah pie wukworr, bekworr aré benyam are lean, bekwor aré béé nyian are bullibuh omama lyiel bekiewel bi myian bekworr, lejiel ellieh léé lorlor bo, bienyian bikwor aré bubu alluhue binyam ɛgurubia but ɛgunrubia ɛ’bubu lee benyam emiorr elulue bikwor but bekwor are le lean are leah aré tor because lolob enyi yea camo bikworr enyi yehh pieh ɛmama liweh ecacal lewah before bufurr wuban beynel ki bekwor be cam afie, afie ɛkwukwam beyuel bikworr., Enyi elueleki: jiky jiky jiky otarr enu okel enyi yea pie; efiyuelo wukwor enjie ɛkemom because bikworr akpe lilam beh mama abiyeh beh mechi endeh okpe kiko oyuorr le lilan léé mpami yelli léé wuikworr endeh efikpa lilam léé mpam kopia wukkqorr because mom ami kwena binyian ohh ehh lee omuen yeah, bikwor amike lue aré mgi dworb allue luleh kie ahh ma leah wehh odzang laba oynel olieh welleh ankan efikileto enyi yea pie lebann oyie ɛwa bikworr aré binyan are lee lean ɛcia ehh common common enyi.